﻿Kua mopeti tembiporu yaiporu vaera oorupi, ani yaiporu vaeravi mbae opaete mbae yamo limpia ani yaikiayoe, kua omo funciona jaeko korriente rupivi, oime guinoi mopeti motor jare juurai oyere tátayae jaema aire oipite, jare jukurai opaete mbae ikiague oeki vaera guira guira oorupi ani sillas, sillones, jae jokua kua tembiporu ikavigueva, opaete ipuere am´guë guinoi kuanunga